जीरो, पंच, दास, पांडारो, बिश, पोचिस, दिस, पेटिस, चालिस, पेंटालिस, पचास, पचपन, साथ, पेसैट, सत्तार, पिचतर, हस्सी, पिचासी, नाभेह, पिचानबे, सोह।